बिलाई आऊ कुकुर मन म बहुत अंतर होते काबर की बिलार मन स्वतंत्र होते ओमन के ढेर देखभाल करे के जरूरत नो हे। आऊ ऐसे ने बिलाई ल पालना आसान होएल। कुकुर मन जो हैं ओ आश्रित होते आऊ ओमन के ढेर देखभाल करे के जरूरत पड़ते।